Kö ´ña loo dsi tu lu giⱥ dsi giⱥⱥ dsi ‘ña, Kö ´ña loo dsi tu lu giⱥ dsi giⱥⱥ dsi jñóo, Kö ´ña loo dsi tu lu giⱥ dsi giⱥⱥ dsi giáá, Kö ´ña loo dsi tu lu giⱥ dsi giⱥⱥ dsi jñá, Kö ´ña loo dsi tu lu giⱥ dsi giⱥⱥ dsi ñó, Kö ´ña loo dsi tu lu giⱥ dsi gi giⱥ, Kö ´ña loo dsi tu lu giⱥ dsi gi giⱥ dsi köö, Kö ´ña loo dsi tu lu giⱥ dsi gi giⱥ dsi tü, Kö ´ña loo dsi tu lu giⱥ dsi gi giⱥ dsi ´ny, Kö ´ña loo dsi tu lu giⱥ dsi gi giⱥ dsi kiö, Kö ´ña loo dsi tu lu giⱥ dsi gi giⱥ dsi ´ña, Kö ´ña loo dsi tu lu giⱥ dsi gi giⱥ dsi jñóo, Kö ´ña loo dsi tu lu giⱥ dsi gi giⱥ dsi giáá, Kö ´ña loo dsi tu lu giⱥ dsi gi giⱥ dsi jñá, Kö ´ña loo dsi tu lu giⱥ dsi gi giⱥ dsi ñó, Kö ´ña loo dsi tu lu giⱥ dsi tulóo, Kö ´ña loo dsi tu lu giⱥ dsi tulóo dsi köö, Kö ´ña loo dsi tu lu giⱥ dsi tulóo dsi tü Kö ´ña loo dsi tu lu giⱥ dsi tulóo dsi ‘ni, Kö ´ña loo dsi tu <noise> lu giⱥ dsi tulóo dsi kiö, Kö ´ña loo dsi tu lu giⱥ dsi tulóo dsi ‘ña, Kö ´ña loo dsi tu lu giⱥ dsi tulóo dsi jñóo, Kö ´ña loo dsi tu lu giⱥ dsi tulóo dsi giáá, Kö ´ña loo dsi tu lu giⱥ dsi tulóo dsi jñá, Kö ´ña loo dsi tu lu giⱥ dsi tulóo dsi ñó, tü ‘ña lóo.